देखो सा हुकूम अड़ी बात हवा के कॉफी हवी जाकी अपना शरीर वास्ता अनाप हानिकारक हुआ करा हा मनाक बिना अलग अलग तरीका उ पिया करा हा। अपना दस मा सब लोग लगभग चाय और कॉफी पिया करा हा जैसा के कोल्ड कॉफी हॉट कॉफी हवा और सब लोग ना पतो हा के चाय और कॉफी अपन वास्ता हां ई कारक हुआ तो भी लोग बिन पिया हा।